<hesitation> úkpóshí leshizu ìkyómó íyéshíshí léshé lishé kèyé ímè ùmba miyi mísísó mólè mbálá úmálà kyò úbɔ g``mú ùkògbà míyì mómómó mi vɔ ngɔ ɛdù má ìyí tú mí vɔgɔ ɛgbá mìlá sá mì gbámá màlákyò "e” ókóòtó óló mù kúsé bí gbá árígí mítò wú mò òkó áwù akúmé mbá kálákyo imi mingɔ mbale ɛsóíyé shéshi áyímí mɔnyé íyí kúsé ngɔ gú mgbá míyí láréyilé ìmí miyé mõ mó áyí mí bwɔ kó gbà mé gì míká mé litá level dè gbá isi sá má iyi council kísílo íbì dé gbá mí wó gbá mi ri ékásíló màle ɔnéné gbami zóté kusé ngɔ álákyó mé mó nyé gùmó nako mimõnyé mba iyi làré yi ìyì kùsé ngɔ làkyómó mí sísó íyí rá kúsé ngɔ lakyo ɛnéné má iyi kínè mógyé wù résù li vonge ete mo le nbonge eto <hesitation> mbbà mí vɔgɔ ɛne éyáá íyíné mo gyé mbá mi vɔgɔ yí, ɛgbá ré mómò kilúú sà kíkókwò íyì mó kivɔngɔ yi mi shérécékà èyé èpé mò éká yí ízawakɔ íyímí zógbó wéwúmímó dán míyí lé wú mi ma lákyó ópú wú mí zɔté iyi lá réyílé ákú íyé lá ré yí iyé shé shé mbá mé ngɔ mbá lábá ákaú ézú mbá ɛshishi ari kivɔ ngɔ àmá sá íyé shíshí mbà lá esú mba bɔkɔ kigɔ mbə lezu, míméshè rí arí gíkigbo lákùyé ngɔ kíyè mó mbà lésù ki gbà ki go mbà lésui dẽ gbã kimésu dé iyi láréyí íyì kùyé ngú bɔkó kíyɔ mɔ lé àkúiɔ má ìyì lòtó ɛyigí mbá lé súlí só ki gbébé zú gbègyé